Raha ilàgna antely ankôatran’izy ih mamokatra ah le maminy zaigny ih, magnampy ôlogno kôa. Magnampy ih flera ah, raha maniry-zava-magniry regny zaigny izy, maka felagn’izigny ih. De magna-miôva-mampatsara tôntolo iegnanantsika zaigny e. Sady ilegny be.